I cibi ch'aumentu la forsa, a põl ese che ch'a iei sìa cuaicoza ch'a da energìa, se pìe nen cui integratur, sicürament a ie cuaicoza, pensu che la coza pi ch'a da la forsa al e la la früta, certe früte e la pasta, la pasta, i primi piat a dan la forsa